Telefaonina ndrekany a dia agnisany fitaovana tegna ampiasain'olona maro izy io a. Dia izy io a afaka ifandresanô amin'ny olona lavitra, na ts akaiky anô zany le olona dia afaka mifandre avy amin'ny alalan'ny telefaonina. Na amina <hesitation> fagnantso amina feo io a na kôa mifagnantso mifagnantso amin'ny alalan'ny mifankahita sary.